No asolütamënt no, al e pa etich cambié geneticament le persun-e, al e asolütamënt 'na coza contra natüra e suporto propi pa cueste coze, cueste deciziun